Tapitireta iñambi puku yae guinoireta jaeramo tanta iyapija katu, yepe yaesa oke oireta omae esa oke oi reta erei yepe jaereta oime oi reta oyeandu oi mbaereta jaeramiñovi kuae mbae inambi oiporu reta jete jatangatua avei vaerareta jokurai.